Mi buran yidugo mi lara tele kesum ngam mi nana beldum. mi joda tan mi lara tele mai mi lara habaruuji ko doggata ha duniyaaru be gimi be womarde fu MI laran. ngam tele kuje on je larugo ko seinata goddo na ko sunata mo ba.